<hesitation> ing komastap pengi, koo tareti amuu kai isavenii rapinik ap chego i save chepo ngeki, i save chepoo <noise> ngokaik kuuk ko karoni kotaretin, en lakook komaimkei, komaile ngawasom ng'oo itareten laakuk itaret kora akot chii neimiani itaret akot chii nema muchikei itinye pengi ko kararan pengi kekonori tukukuk. Cheripun maisha neng'ung akot iye imianii tara itinyee ing pengi rapie ngung ee.